Do wata dabbaji torra, fere wata, fere egga fere do nyawa. kala ndabbawa pat do mari wakkati je dum yidi, dabbaji fere yidi pewol, fere bo yidi guldum, ngam mai to pewol nasti, dabbaji je yidi guldum torran masin har di waata ma, bannin bo to dabbaji je yidi pewol to guldum nasti dum torran har fere wata ma.